لو بإمكاني ان انا انغير شيء واحد في الماضي- في ماضيا يعناي- فهنغير الادبي لعلمي، مكنتش هندخل أدبي وكنت هندخل علماي. <hesitation> وكنت هنحاول ان انا نغامر ونذاكر ونشد حيلي أكتر، وننجح لاني زي ما ذاكرت هنا كنت هنذاكر هناك. نفس المجهود ونفس التعب وبالعكس كانت ميولي اكتر علمية ومش عارفة لما دخلت أدباي، حسيت ان انا اتنازلت عن حلم وهدف مكنش ممكن نتنازل عنه حتى لو كانت النتيجة في الاخر اكويسة بس كان ممكن نحقق حلم في الكلية انا عاوزاه.